Tëtäguasu <noise> Malacia oako pañandepo ova arapotipe mopeti eta saupopa ova mboapi arasape kua tëtäguasu oyekuako <noise> jeta guinoi playa kaaguasureta jaeramiñovi guinoireta iarete guasu jokogui icapital <noise> jaeko kuala Lumpar imiari reta Malayope <noise>